Tinaho-naju wi-gha ghon ghon wi gha mhe eghon ghon bhu we̱kuegenor weh okhon yan buweh re̱ wi-yan huo mhan mhon wil yan khon wil yan fie-kpa wi yan gio mhan hul weh mhon just weh ra-gbon wi-gha yian gbon wegha relimhi wi len weh odelimhi weh ye so the life nor mhan re-e̱ mhi kike nor mhan ya re bhinagbona nor mhan ya hi-re bhe nu weh ya hil-re nagbon a-bhene ne khor na ya ghon-ghon dah ni bowa ugha ghon-ghon dah eruwe-ughon-ghon da iyuwe-ughon ghon da etie-nuwe mhon ehia bhe hia wi shi an koko wi wian gheba ya yien na gbon na heh wigui-an gbon-ghon wigui an ghar <hesitation> mhi emhi kike na mhon bhe na gbona okhor nor weh ghegio-gha zighi Egie-khonoweh-gha zighi egha mhe kho e beh da-omhan egha mhe ekho ne khuma-da o mhan wi gha mhe ofure da ibowa <hesitation> egho-gho no renagbonahia gio ghaguweh ofure nore nagbona hia gio gha guwel ugha ghon ghon du etiuwe ghon ghon dai ebhieruwe eruwe bhi iyuwe nor re nagbona emhebe yan kuan weh <hesitation> wi gbafo bho khon wi-yan ghon wi-yan mhen e̱ e̱ <hesitation> gbagan gbagan da mhan oni meh ho-ni meh tah Bhenomhan-na namie gbe̱ eya mhe joy da eboyan ena mhen shi-gban-shigbon mhen iboan okho-khon o a wo khon egha mie gbi an <hesitation> egba khon egha rule yo rule re egha muogo agha shui dia aya wulo aya luona emhinodiaro aze tata ehon at the end of the day aghi si <hesitation> eghi do injure egbe eghi do marki egbe agha mio mhan sagie eghi rio mhan hukie eghi gbomhan <hesitation> egha khon e hale egbilan e <hesitation> secondly aghimieghe oghi khikhen eya humeko ene-boyan <hesitation> ogha mhen okhor ria da mhan iboan <hesitation> naya gbelua naya gbelua oghilese and emhen si <hesitation> ekhor nor huma nor fure da iboan so egianamie emhe okho nor huma da iboan ugua-ugua kpa e hol ne̱ga gbe ne boan emhino diario ehuman and secondly aghiweh ghe emhi nor human oa hor bhenagbona